O'oy mëdyë almal nyak ja jëwëp a'ax je këxëbë myëdë tambien bë neyb nak este ya nyanëmyën amaxa'an am sentimiento porque ti'i kyëxpë ko'o yë uktaj iukë iokë, este kap iunk nyak ja puwat'san o ko'o yë uk a'ax në nyamukatyë tu'u namäy në ko'o yë jyamyëd tu'uk myat'sipyë o t'siusanëxë nënyawanëp a'ax yë, nëdyasut tu'utëpax yë, kap a'ax nyanëkëky a'axta ko'o nak nyanëwany.